<noise> Raha zah longany zany mahazo dimapolo tapitrisa zany ah, <noise> raha ataoko voalohany aminanjy alongany ah de mandeha mivizite any Canada zaho, de avy akany zaho ah raha mbola misy ambiny izy, de ameko argent de poche i ray aman-dreniko satria fomba izany hoe hoe ma-magname a vola hoan'ny ray aman-dreny izany.